Mɔhwehwɛ nkorɔfo a wɔtse dɛ ame na hɔn ho yɛ dzen tse dɛ ame so. Na yegyina na yɛaka abɔm na yɛako etsia atamfo no a wɔreba abɛsɛe wiadze no.